<hesitation> Iva'uda osida vimia, vimia vereave'o vaiaku veo, emai urada gavadada vinavai, nakumaida, vi'ouraro venda ovinai, geno'obo'ova gevereava a'anana, vi onaurida ovinai, gaga'ana ve'o, nonoanai viva gavadia, vi gana, agovamai da ero ao'badada osida a'anana aidanaida, aua'maida, osida vi verea garau'garau da vi'vaiaku, emai maurina, ai a'adina. Gavada a'anana ai a'adina, vi'vavai boubou vi'veni boubou, vi'ani'ani boubou, emai maurida eda nonoai. Aeadi da viverea da vi'vaiakau gavada boudada vi vavaida meoro'meoro. Vimai vegana emai maurida vanai'vanai. Ura'ura meda ge'vereava ge'vaiakuva a'adada vi'vavaida ovinai, vi auraro venda ovinai aobanada, a'adina aidanada auanada osida vivavaida ovinai, emai mia mauri da vi vairi'vairi veganano a'adina vegana, vegana, emaka e'verea verea e'vairi vairi a'anana vi'vaona ovinai a'adina emai maurida a'adina ega maurida isa'vavai ovinai. Vegana vegana, verea vairi a'anana ve'o, gavada isa nagu'nagu kapea isa, rua isa vavai kapea, be maurida eda nonoa, ana ounanai gavagava a'anana ao'bagada, ivagada osida isa vavai boubou vegana maurina ve'nonoa vegana, vegavega aenanai'ai a'anana, ema gavada gaga'adada a'anana isa ouraro, ouraro vegana maurina ve'nonoa, ema gaga'a ana gaga'a ko ve'o vegana a'anana maurida isa va'meorodia. Ema gavana gaga'anana ka isa vavaia, a'anana ai'maurina ovinai vegana kaka veisania nonoa kakaveisa mia nonoa, da gavada iboudadai eda gaga'a aoro inokai, eda gaga'a ounanai isada mauri nonoanai isagana, ema gavaraka e'kerereva ko isa va'meoroa, aedi isa meoro a'anana maurina vegana vegana. Ema vavaida gaga adada, inokai ega maurida eda gaga'a maurina i'veganado ganado ema maurina aeadi isa vavaia a'anana ai veganado ganado, gavana gaganonoa a'anana gavana gaga'anana ounanai, maurina aeadi vegana a'a kamiava maurinana, a'anana maurina ve'nonoa ema maurina vegaga'a ai gaga'a. Kauda eda vaidio a'adada gereadada isa vavaida isa vavaida ovinai, isa maiai kapea abu kapeanai <noise> nokai ai maurina ve'nonoa, ema ve'o ai maurina ve'gaga'a aeadi kamiava maurina isa vavai ovinai, da verea verea'ai o vairiai, inokai, ega maurida edaga eda gaga'a eba'eba ana'ounanai maurina iana a'adina eganava, vegana, adi'isaka maurida iboudada isa va meorodia, ai'da nonoa, ainanai, da aurava mauri gaga'ana i'iana veganado gando, aurava maurina i'inana veganado genado, nonoano veganado ganado aeadi kamiava i'inanai a'anana maurina isa va'nonoa. Ema gavanaka kava'vaireaniava a'anana isa ouraro ouraro be maurida eda nonoa aeadi mia kamiava a'anana. Ouranai aurava, aeadi mia kamiava a'anana ia ega abunai a'anana maurina, isa vavaia ovinai, gavaka kara, kara'asava isa ouranai ourano a'anana maurina ina vegana a'adina nonoa.